أقدم هواية عندي اه هي الكتابة، اه كنت صغيرة ونحب اه نكتب اه قصص على ورج الكراسة اه نخترع في عوالم جديدة ونعيش فيها في خيالي.